Jikkujiɗe tawa e jukkuji ɓosa kaycciniɗi. Aran fu a tawan ɓosaru to yi'e ko weli a ɗanitiraɗum illa e ɓokkorɗe muɗum. Haa hande ɓosaru e tawan e wawi yugo ko ɓauli e wawi yugo ko rowni. Bosaru e annditira du'I muɗum e gite muɗum, kuma ɓosaru e tawa ko yiɗi tolontirgo e marrudaɗu gi'aiduɗum.